Re komid jwa'mena zi- zi kad ngid per ngid blaza, ma' jwa'n yo benta lay yek nek xenak silantra xenak bzyona xenak ma' bay na tyz go za thi ma' ma' wan na, xenak mzin xenak nak wach xe nak re ma' ya nawue ndyena, ma'ya tyoxkua zi amariyo tyoxkua yo bdzyon laz yo yej jwa'n komid jwa'n nawue nday jwa'na jwa'n mas nryo lozomen za mbay ta xe nak ma'-ma' ro nit re xe nak mbe ye xenak mdyuxa xenak mbup, re ma'ya pur komid ndyoxkua re yayina re jwa'na re thib lad key re ya mbed yayina re jwa'na nak jwa'n nchamen asta zi mbed lo ya lo ya- ya zi bou'a nu jwa'na nchamen za kuando ze thi me mne xomod jwa'mena nuy nawue ndiey nuy tyoxkuay lud re jwa'na ncha men jwa'na nak jwa'na nak jwa'n mas nn- nryo lozomen xe nak nare na nare mas nryo lozon re komid ya por ke komid ya jwa'n lepey jwa'n mas jwa'n. Pur jwa'n liga- liga jwa'n xata na ndeyna tata nchamena xenak re ma' xe nak re xenak nguch xenak per re nguch blaz ze xanak ngon xanak per ma'ya nak ze per jwa'na nak per komid jwa'n per lo mas jwa'n ndyak kuen chana pur re- re ma' jwa'nta ma' zopa teya yixa xenak wach mbesna xe nak thi ngax ze nak uu ma' ya mer ma' buen tyz gaka thi ma' nzo gaxna pur nde ya yai' ndyak menza ndeya tyoxkua zi amariyo tyoxkua zi nawueba yolud la jwa'yo lud yekna naba anta mara lamen ndyakmen.